أكتر شيء إني زرت البحر كان هذا الشيء كتير حلو وزرته مع رفقاتي وبعدها اتمشينا وأكلنا في مطعم كانت رحلة واجد حلوة وواجد مسلية، وما في شيء بالنسبة لي مثالي أكتر من ذلك، كنا رفقات صغار وكنا نسير ونتمشى ونخش البحر ونأكل.